E woodi ko raarata woɗɗinki motaaji, e woodi ko raarata ñawndiingu, e woodi loo, e woodi kollitol, e woodi demal.